खाणा पकाणो अलग अलग तरीका पोषण मिलदू छै प्रभावित कौर सकदा छन। जन उबलयां खाणा मां विटामिन और मिनरल जू छन। पाणी मा मिल सकदा छन। जबकि खाणू थै भुनन से फैट और कैलोरी बढ सकद च। और स्टीम कैरी थै भोजन मा पोषण तत्व बणयां रैद छन।